<hesitation> tedi kiti xa'á, xaa ku ihóna no xun xa do ti, ti kó tiko kutun danan katu katuni teté no ndanaté <hesitation> <hesitation> dayú ña ti'ó ho kañati hó xunuxá yioná xa'á ndo kiti ño ndo ño di xanguaku.